साउधी अरब तो <hesitation> खाड़ी देश को है जाँ तेलना। मतला मतला कुआरो है जी तेल घणा वारो। <hesitation> घणा पैसा मा वेचाए जी देश काई <hesitation> नाराज। रिशाई जाए <hesitation> ती घणा वारो। <hesitation> पताड़ना कोरेई जित जार मानसा घणा पैसा वाला होई इनरा। पास घण घण पैसा होई आपड़ा भारत से लोगों जाए इनरा। घण जाए जाए ने नुक्री करे ने पैसा कमाओ।